Ñy hahafahany ñy sambo mpisitriky andriaky eñy miakatsy noho milentiky an-dràno ao: -Fa mana fomba ie hahafahany mandanjalanja ñy habevatany noho ñy rano hijoboñany. manahaky anizay avao ko'ey lafa hiakatsy. fa misy fanenteany ñy lanjany ankapobeny.